Arandewol kam mi heban biradam malla kosam mi wada shuga deidei nomi yidi nden mi tefa babal fewnaago friji malla hunde feere jei fewnata dum warta kankara mi siga haa ton mi acca neeba sei to yoori warto kolong bana aice man mi wurtina warti ice cream.